Mkpo ami eketibede k’uwem mmi kini akpri emi ami menefreke mminyuñ mfreke nsikakama nfiñ nno mm’owu edi ko ke e nsikakama nfiñ nno mm’owu edi ko ke e ebihi eti eti o, Ini oro ami akpri akpri ndidọhọ ntotoño ABC enh nte mmi okodu k’udọnọ ami nkawana enwan k’ufọk ñwed mmia eyin ọwọñ nsi Iyip enh audikpep emi ekepepede nnyin kini akpri oro amia min Imia, atoñ Iko kied ma ami ete, uso ko owu Idiọñake me Iyedu uwem me Imidukhọ, afo enyem ndiwudi owu ndina mante uso etiedo, edi mkpo fied emi nsidada nda ntin nno mmowu ke edi mkpo mentemeke ndifre. Ntak mekemeke ndifre edi ke owu ana afim ọdiọñọ nte enanade mkpo, afo ọdiọñọ Ini emi odude ke nnanenyin kufre Idem mfo kini odude ke nnanenyin kufre mak ududa nnanenyin ukedin ke nnanenyin anam nsikemeke ndifre and tutu mkpa nkemeke ndifre Iko oro eketinde ma ami